Ireo karazan'e sakafo mahasolo hena nef- netim-paharazany da ohatra amizany gne legimo, fa legimo hafangafangaro, ohatra hoe misy pomme de terre a gn'amignao, asia na hafangaro ame karaoty, hafangaro amina <hesitation> atsonga, na hafangaro amina <hesitation> laisoa, da mahasolo hena zany izay.